Dimy minitra sisa no <hesitation> fotoana afaka hisakafoanako ao an-trano. Tonga dia mofo <hesitation> hosorana dibera na <hesitation> tantely no ataoko sakafo